Kodi xi'idina la'a u'un yuu hore, iñu yuu hore usa yuu hore xi'idina kodi ña'a chiidi va'a nde'ekuna a ya'avina tedi iona nuu iona kodi va'a ndiuutótiuna chi niikuu cuarenta kui cuarenta año kui'ia ja naka'antiundo nikoona ñuu ko'oyo jaku ciudad de méxico mani ja ñuoko'oyo yuuka'ando tedi nyuuka nikoona cuarenta años jani xeetniiñuna tedi yuaaxee io lu'ua ni xuukuuduna ko ni ku u'u kui'a daba jani xooka'avana i'ia tedi ña'axi va'a ndiuutaatiuna i'ia.